انا من محبي راضة المشي وممكن نمشي كتير لو انا برة في مشوار. <hesitation> ممكن خطواتي تتعدي مثلا في اليوم مثلا عشرتلاف خطوة خصوصا و نززلت عملت شوبيينج أو اتمشيت في السوق واشتريت طلبات. <hesitation> أسبوعيا اكيد بتتضاعف لكن انا لاني انا مش بنزل من الشقة بتاعتي فالبتالي ممكن عدد خطوات المشي اللي عنمشيها ممكن مثلا تبقى الف خطوة في الشقة وبالتالي الف في صبعة تبقى سبعتلاف خطوة ف الاسبوع.